<hesitation> Raha tena mampiavaka dauphin o, zare anisan'ny biby tegna malefaka avakeo- zare tsy ao hômagn'ôlo. <hesitation> Zare koeo manjaro- manjary tara amin'izy zegny zareo <hesitation> amin'izay hoe <hesitation> zare tsy hômagn'ôlo zaio, zareo tia manavitr olo koa zegny zareo- koa fa sendra hoe misy olo-lentika na magnagno raha karahanjegny.